हति पुरे हिअतर् मजत् घनिस्त पोरिअल् सेस्ति करे, करन् हिअतर् हति जक्तोत्, हे पोरिअल् तोत्, करन् हरु प्र दान्गरुले हति थकि बोपरे। अरु हे हति पुअलि होमो ब हति जिबुर् हरु अतिको हरु ब बच्छ ओबस्थ थकि हे पुअलि होमो जाते ओइनो मन्ग् खोबुजि परनि पपुर ब <hesitation> अने अनोर् पर बिपोथरि बोलेइ। हे बेहोत् पोरिअल् तो जते रेख न बेख निबुपरे, तर् बपे हिअतर् अत घनिस्त गोथ कतो अतिको पोइजोन् बोलि हिअतर् विसर् जर् फलोत्। अने हे हरु पर लिपितक् जाते रेख कोरिबोपरे अनोर् पर बिपोथर पर हतरि बोले सेस्त करे तर् फलोत्, हिअतर् अत नेगिस्त पोरिअल् ब गोतोर् सिस्ति करे।